Oha uri, ohaba ohaa, oha ba othra, oha ba onyi, ohaba otno, oha ba offin, oha ba ufuha, oha ba ufute, oha ba ufunyi, oha ba okhpo, oha ba okhpo akyin, oha ba okhoaha.